Mappekkoi carana le pake ero pajjakka e <noise> ero jakka e mega rupanna engka pajjakka utu engka to pajjakka mare ipallempu bawang iluwa e massuq na rekeng ero pajjakka ipallempu bawang iluwa e engka biasa pole pelastik e yareq ye tosi pajjakka utu e garegge-gareggena yero biasa pole ko jaru-jarunna pajjai e la- akko ye passer- jakka pelastik e akko meloq kiq jakkai iluwa e harus i mappammula imonri rijakkai ni lo yolo bareq na makanjaq i jijina wiluwa e.